segist ekkert vita um nafnlausa vefsíðu þar sem óskað er eftir hluthöfum að nýju

lögreglu ætlar að skoða málið á morgun jafnaðarmenn og Finnaflokkurinn hafa mest fylgi í þingkosningum í Finnlandi þegar meirihluti atkvæða hefur verið talinn flokkur forsætisráðherrans galt afhroð og tapaði átján þingsætum akstursstefnu á hluta Laugavegar

fyrsta maí og hægt verður að aka upp Laugaveginn í fyrsta sinn í tæpa öld stefnt er að því að gera götuna að göngugötu til frambúðar Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari segir það hafa komið skemmtilega á óvart að fá tvenn verðlaun hins virta tónlistartímarits b b c þau blikni þó í samanburði við soninn sem hann eignaðist fyrir nokkrum dögum frönsk listakona hefur málað minningar Austfirðinga á

á veggi aflagðra jarðganga í Oddsskarði hún segist fyrst hafa verið smeyk í dimmum göngunum en nú líði henni eins og hún eigi heima þar komið þið sæl við erum seinna á ferðinni en vanalega vegna landsleiks Íslands og Norður Makedóníu í handbolta sem lauk með jafntefli en meira um það í íþróttafréttum á eftir sett hefur verið upp vefsíða til að safna hlutafjárloforðum fyrir stofnun nýs

Skúli Mogensen og fyrrverandi sem stefna að stofnun nýs félags kannast ekki við vefsíðuna síðan heitir hluthafi punktur com og var stofnuð í fyrradag með fyrirsögninni tryggjum hagvöxt og samkeppni í flugi engin nöfn eru á síðunni um hverjir standi að henni en aðeins sagt að það séu fyrrum viðskiptavinir

og annarra flugfélaga tekið er fram að þeir hafi ekki starfað hjá Wow eða séu tengdir því á nokkurn hátt telja þessir aðstandendur að ef Skúli og hans besta fólk geti endurreist WOW þá eigi fólki í landinu að hjálpa til á vefsíðunni er hægt að skrá sig fyrir bindandi en það gildir í níutíu daga ekki er beðið um kreditkortanúmer eða slíkt hafði ekki heyrt af síðunni þegar haft var samband við hann í dag hann segir að deild hans muni kanna þetta mál á morgun jafnaðarmenn og Finnaflokkurinn eru sigurvegarar þingkosninga í Finnlandi með um nítján prósent atkvæða hvor þetta er í fyrsta sinn sem enginn flokkur nær tuttugu prósentum enn hafa ekki öll atkvæði verið talin það bendir þó flest til þess að formaður jafnaðarmanna fái stjórnarmyndunarumboð þjóðernissinnar í Finnaflokknum eru næststærsti flokkurinn og það er svipað útkoma og spáð hafði verið sem sleit stjórnarsamstarfinu í byrjun mars segir niðurstöðu kosninganna vonbrigði en flokkur hans Miðflokkurinn tapar sextán þingsætum Bjarni Pétur betur en við eigum að venjast núna er búið að telja rúmlega áttatíu prósent atkvæða jafnaðarmenn eru efstir en

en þeir voru bara um miðjan hóp samkvæmt

alls ekki langt undan græningjar eru að vinna sögulegan sigur í fyrsta sinn sem þeir ná tveggja stafa tölu en við sjáum þarna að það er enginn flokkur sem nær tuttugu prósenta markinu og það er í fyrsta sinn sem það næst ekki og það segir sína sögu hvað þetta eru spennandi kosningar og er þá ekki viðbúið að verði jafn spennandi jú jú það er hefð fyrir því að stærsti flokkurinn fái stjórnarmyndunarumboð núna er munurinn bara hálft prósentustig þannig að það gæti vel verið efsta sætinu af jafnaðarmönnum það yrðu nú heldur betur tíðindi

á andúð gegn útlendingum og og vill ekki grípa til neinna róttækra aðgerða í loftslagsmálum hvernig gæti þá næsta stjórn litið út ef við kíkjum á hvernig þingsætin skiptast þá er þetta

mjög jafnt það eru tvö hundruð sæti ef jafnaðarmenn fá umboð þá sjáum við líklega stjórn til vinstri með Græningjum Vinstri flokknum og minni flokkunum en

verður efstur þá er auðvitað komin upp fordæmalaus staða því meirihluti flokksleiðtoganna hefur sagt að þeir vilji ekki vinna með þeim

komið upp svipuð staða og tuttugu og fimm ára konu sem lést á þriðjudagsmorgun eftir afskipti lögreglu

hafi ekki beitt réttum aðferðum og að of langur tími hafi liðið þar sem dóttir þeirra var látin afskiptalaus í hjartastoppi embætti héraðssaksóknara hefur rannsakað málið alla vikuna konan hafði lengi verið í eiturlyfjaneyslu en hafði líka náð að hætta eins og sex mánuði í fyrra afleiðingar neyslu geta verið geðrof og hún hafði í fyrsta

sinn farið í geðrof fyrir mánuði þá hafði lögregla verið kölluð til og sprautað hana niður konan var farin þaðan þegar lögregla kom en lögreglan elti hana uppi og batt á höndum og fótum aðstandendur konunnar segja að svo virðist sem að lögreglan hafi ekki gert neinar ráðstafanir til að róa hana niður foreldrar eða aðstandendur konunnar segjast ekki hafa fengið upplýsingar um hvað hafi gerst en að fjörutíu mínútur hafi liðið frá því að konan fékk hjartastopp þar til hún kom á gjörgæsludeild þar leiddi myndataka í ljós að hún hafði hlotið mikinn heilaskaða af völdum súrefnisskorts en hann verður þegar hjartað hættir að slá hún lést um morguninn aðstandendur hennar telja að sprauta hafi átt hana niður í stað þess að fjötra þeim hefur gengið illa að fá upplýsingar um atvik og hafa leitað til lögmanns til að fara með mál þeirra Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari segir að á meðan málið sé í rannsókn séu ekki lagðar fram miklar upplýsingar rannsókn hafi byrjað strax við andlátið og standi yfir lögum samkvæmt á embætti héraðssaksóknara að rannsaka atvik þegar maður lætur lífið í tengslum við störf lögreglu óháð því hvort grunur er um refsivert brot Ólafur Þór segir ekki hægt að segja til um hvenær rannsókn ljúki um næstu mánaðamót verður nokkrum götum í miðbæ Reykjavíkur breytt í

í ár á einnig að breyta akstursstefnu á hluta Laugavegar til að einfalda bílaumferð frá og með fyrsta maí munu ökumenn aka hér upp Klapparstíg eins og venjulega og koma að Laugavegi en þar verður ekki hægt að beygja niður Laugaveginn til hægri eins og hefur verið gert síðastliðin níutíu ár aðeins til vinstri og þá verður það í fyrsta skipti síðan nítján hundruð þrjátíu og tvö sem hægt verður að aka upp Laugaveginn við skulum sjá hvert þeir komast og hér á gatnamótum Laugavegar og Frakkastígs þá munu bílar koma úr þessari átt upp Laugaveginn þessari átt niður niður Laugaveginn og öllum verður beint hingað niður Frakkastíg með því að breyta á að draga úr neikvæðum áhrifum bílaumferðar á þessum hluta Laugavegarins og undirbúa það að Laugavegi verði breytt varanlega í göngugötu frá Klapparstíg og niður úr eins og venjulega eru skiptar skoðarnir um það hvort loka eigi Laugavegi fyrir bílaumferð á sumrin eða ekki þeir sem eru á móti telja að ekki til þeirra verslunareigenda við

sem hafa sett sig upp á móti lokuninni en meirihlutinn í borgarstjórn segir reynsluna af göngugötum í miðborginni góða og að kannanir hafi sýnt að ánægja borgarbúa sé mikil í ár verða Skólavörðustígur neðan við Bergstaðastræti Laugavegur frá Klapparstíg að Þingholtsstræti og í Kvosinni Pósthússtræti Austurstræti

í fyrsta skipti síðan nítján hundruð þrjátíu og tvö sem hægt er að keyra upp

þetta hlýtur að setja hinn hefðbundna rúnt í

ekki ef þetta verður kyrfilega merkt og ökumenn vakandi lögreglunnar eru kannski jafn misjöfn og þau eru mörg á morgun er

fólki tækifæri til að bregðast við stærsta flugvél heims fór í jómfrúarflugið í Kaliforníu í Bandaríkjunum í dag engin vél er með stærra vænghaf en þessi

hundrað og sautján metra hún er hugarfóstur

en hann lést í fyrrahaust allen stefndi að því að koma gervihnöttum og jafnvel fólki út í geim á ódýrari og einfaldari máta vélin verður nokkurs konar fljúgandi

fyrir gervihnetti en gert er ráð fyrir að hún fari upp í um tíu kílómetra hæð áður en hnöttunum er sleppt vélin er knúin áfram af sex og gekk að óskum í sumar hefst vinna við að leggja göngu og hjólreiðastíg meðfram Mývatni mjög brýnt er talið að auka öryggi þeirra sem ferðast hjólandi eða gangandi við vatnið innan um þunga bílaumferð á þjóðveginum árið tvö þúsund og ellefu var fyrir alvöru farið að skoða möguleika þess að bæta aðstöðu fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur við Mývatn í umferðaráætlun fyrir Skútustaðahrepp og er sérstök áhersla lögð á stíg meðfram vatninu til að koma þessari umferð burt úr bílaumferðinni á þjóðveginum þetta á bæði við fyrir heimafólk og líka fyrir ferðamenn sem eru hér náttúrulega hundruð þúsunda á hverju sumri í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir að leggja stíginn frá Reykjahlíðarþorpi og hingað að afleggjaranum að Dimmuborgum en langtímamarkmiðið er að leggja hjólreiða og göngustíg hringinn í kringum Mývatn áætlað er að fyrsti áfangi kosti

um hundrað og sextíu milljónir króna eftir höfnun í tvígang

Framkvæmdasjóði ferðamannastaða leituðu Mývetningar til Vegagerðarinnar sem samþykkti að greiða sjötíu prósent verksins á móti þrjátíu prósentum frá Skútustaðahreppi Þorsteinn segir þetta unnið í nánu samstarfi við Umhverfisstofnun en um viðkvæma náttúru Mývatns og verndun hennar gilda sérstök lög þetta er bara það mikið

mikið þjóðþrifa og öryggisverkefni að það eru allir sammála um að þetta er það sem við eigum að gera stígurinn verður að mestu leyti innan Vegagerðarinnar

þetta er nú þegar inni á röskuðu svæði þannig að við höfum ekki áhyggjur af því hvað er áætlað að það kosti að fara hringinn í kringum vatnið það er góð spurning þetta er framtíðarmúsík hvað það varðar við áætlum kannski að það taki einhver tuttugu þrjátíu

ár að fara allan hringinn þetta hleypur á hundruðum milljóna

Reykjavík lauk í dag með fjölbreyttri dagskrá sem náði frá jóga yfir í rapp stærstur hluti dagskrár fór fram í Gerðubergi í Breiðholti óhætt er að segja að dagurinn hafi farið rólega af stað eða með jóga fyrir börn og reyndar alla fjölskylduna þar var áherslan lögð á margs konar æfingar öndun leiki og slökun iðkendurnir voru á ýmsum aldri og léku sér að og beygjunum það kemur kúla þegar ég sný

tveir mætti og var með vinnustofu í gerð sköpunargáfunni var gefinn laus taumurinn og sköpunin lifandi töluvert var um að

viðbúið að ungir vegfarendur sjáist með blöðruhatta á ferðinni um borgina næstu daga því slíkir hattar geta enst og þegar líða fór að lokum jókst

Gauti sneri aftur á heimaslóðir og tryllti börn og eldri Víkingur

Heiðar Ólafsson píanóleikari fékk á dögunum tvenn verðlaun hann fagnar þeim en segir þau blikna í samanburði við soninn sem hann eignaðist fyrr í mánuðinum verðlaunin eru fyrir plötu hans

tónverkum eftir og eru annars vegar fyrir

ársins og hins vegar fyrir plötu ársins þvert á flokka mér þykir rosalega vænt um að fá þessi verðlaun þetta er náttúrulega svolítið óraunverulegt fyrir mig ég gerði mér kannski vonir um að fá önnur þeirra þegar ég var tilnefndur sem voru

ég hafi fengið fullt af stuðningi frá Íslandi það voru margir sem tóku þátt og kusu mig en svo fékk ég líka hin verðlaunin sem voru bara

óraunverulegt að heyra nafnið mitt og plötuna þarna um kvöldið verðlaunin eru mjög virt enda tímaritið hvað

slíkra rita víkingur Heiðar segist hafa spilað mikið í Bretlandi og þar séu afar kröfuharðir en þótt honum þyki vænt um þessi verðlaun hlotnaðist honum annað kærara við eignuðumst son fyrir

fyrir ellefu dögum alveg gullfallegan dreng ég veit ekki hvernig ég virka ég er

en það er það er ólýsanlegt og þessi b b c verðlaun blikna náttúrulega í samanburðinum hátíðar í Weimar og strax heim í dag til að vera ekki of lengi fjarri konu og nýfæddum syni þetta er ekki samkvæmt hefðbundnu

skipulagi en gert í tilraunaskyni það gekk ég sofnaði ekki á sviðinu og það gekk mjög vel og ég er kominn hingað þrjátíu tímum síðar og einhvern veginn smaug út í þessari gátt sem var til þess að komast frá Íslandi í öllu þessu roki hann ætlar því að reyna þetta fyrirkomulag eitthvað lengur en margir tónleikar eru fram undan þótt hann hafi frestað mörgum ný plata er svo væntanleg í janúar og í júní sem hann stofnaði gömul aflögð jarðgöng hátt uppi í Oddsskarði hafa undanfarnar vikur fyllst af

klettamálverkum þar gefur að líta minningar fólks úr göngunum sem margir hræddust að aka í gegnum Oddsskarðsgöng eru í um sex hundruð metra hæð á milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar en þeim var lokað þegar ný Norðfjarðargöng voru tekin í notkun göngin voru í næstum

fjörutíu ár fastur liður í lífi margra Austfirðinga það var þannig að Alexandra Ýr sem er sextán ára nemi í Neskaupstað sendi bréf til þáverandi bæjarstjóra og bað um að fá að kveðja gömlu Oddsskarðsgöngin og gefa samfélaginu tækifæri til þess

í kjölfarið báðum við samfélagið um að senda okkur minningar sínar úr göngunum því að það er nú einu sinni

þú ferð að tala um þessi göng þá eiga allir sem um þau hafa farið einhverjar minningar héðan franska listakonan

hefur breytt minningunum í málverk sem ráðast af sprengdum

margar ferðir um göngin voru örlagaríkar fólk fór um þau til að komast á fæðingardeild í Neskaupstað og mörgum fannst ógnvekjandi að fara um dimm og einbreið göngin

var til dæmis einn maður sem upplifði það að ganga í gegnum þessi göng þegar þau voru rafmagnslaus og hann þurfti að ganga þessa átta hundruð metra í kolniðamyrkri svo þurfti að smala kindum hér í gegn og fólk minnist þess að hávaðinn hafi verið alveg svakalegur hérna þegar

síðsumars verður formleg kveðjustund við göngin þar sem unnið verður úr minningum og tónverk flutt áður en göngunum verður lokað og læst sérstakt leyfi þurfti frá Vegagerðinni til að vinna í göngunum enda hrynur þar grjót og grýlukerti það er alveg ljóst að þessi göng eru lifandi við bæði heyrum og finnum að þau anda og þau eru greinilega lifandi

heldur hægari vindur á morgun talsverð rigning suðaustanlands dálítil væta

hiti sjö til fjórtán stig og hlýjast á Norðurlandi Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir

það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um þær í kvöld íslenska karlalandsliðið í handbolta mætti Norður Makedóníu í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu í Skopje í dag efsta sæti riðilsins var í baráttunni um sigur á mastersmótinu í golfi á Augusta vellinum í Bandaríkjunum í dag og Liverpool og Chelsea mættust í stórleik helgarinnar í enska boltanum þetta og fleira í íþróttum hér á eftir fyrrverandi forstjóri WOW segist ekkert vita um nafnlausa vefsíðu þar sem óskað er eftir hluthöfum að nýju

að skoða málið á morgun jafnaðarmenn og

hafa mest fylgi í þingkosningum í Finnlandi þegar meirihluti atkvæða hefur verið talinn flokkur forsætisráðherrans galt afhroð og tapaði átján þingsætum akstursstefnu á hluta Laugavegar verður snúið

við fyrsta maí og hægt verður að aka upp Laugaveginn í fyrsta sinn í tæpa öld stefnt er að því að gera götuna að göngugötu til frambúðar Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari

það hafa komið skemmtilega á óvart að fá tvenn verðlaun hins virta b b c þau blikni þó í samanburði við soninn sem hann eignaðist fyrir nokkrum dögum frönsk listakona hefur málað minningar Austfirðinga á veggi aflagðra jarðganga í Oddsskarði hún segist fyrst hafa verið smeyk í dimmum göngunum en nú líði henni eins og hún eigi heima þar þessum síðbúna fréttatíma er lokið næstu fréttir

klukkan tíu í kvöld og alltaf á ruv punktur is takk fyrir samfylgdina